Na yero tosi anre de paccappureng wanre nanre gore sibawa bette tello na carana tosi mebbui nanre gore de pammula-mulanna malakiq <hesitation> nanre nappa ipattamai ri panguttue narekko pura erodo ipattama ri panguttue <hesitation> mebbu- yebbureng si bumbu na bumbu-bumbunna ero nasi gorengnge contona pejje yalengngi keca yalengngi ladang yalengngi lasuna pute lasuna cella atau yalengngi ceddeq fissing jadi <hesitation> ko pura manenni rekeng yerodo ipat- ipasikoreni ri panguttue nappa igaru igaru narapini narapi magore na jadi ko mago- magore berubani matu warnana nappa namapellani nama- magoreni istilana na nappanitu ipa- <hesitation> ipaletteq ri penne taq makkutosi ro <hesitation> carana mebbu nanre gore de na yatosi ittelloe <hesitation> malakiq seddi tello nappa ipaddeccaq ipattama ri accuangenna atau mangkoq nappa igaru iyaleng pe- yaleng pejje <hesitation> purana maneng yerodo ipattamasi lalenna panguttu de narapi sia magore nappa nappa <hesitation> ipaletteq ri penne de na purana maneng erodo <hesitation> yanreni sibawa nasi goreng jadi makkoro carana mebbu <hesitation> nasi goreng